Mimi nampenda nguku, kwasababu nguku nikaa nae nyumbani khana wasiwasi. Na pia mbogha yakwe naipenda sana. Ukamchinja yule ana nyama naona raha, kuliko mbuzi wala ng'ombe wala nku- ngoto, napenda nguku.